புகை அலாரங்கள் காற்றில் உள்ள சிறிய துகள்களை உணர்ந்து தீயை கண்டறியும். குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் அந்தத் துகள்களைக் கண்டறிந்ததும், அவை அலாரத்தை ஒலிக்கும்படி சமிக்ஞை செய்கின்றன. புகை அலாரங்கள் உயிர்களைக் காப்பாற்றுகின்றன. அயனியாக்கம்-வகை புகை அலாரங்கள் இரண்டு மின்னலுக்கு இடையே சிறிய அளவிலான கதிரியக்கப் பொருளைக் கொண்டுள்ளன. சார்ஜ் செய்யப்பட்ட தட்டுகள், இது காற்றை அயனியாக்குகிறது மற்றும் தட்டுகளுக்கு இடையில் மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது. புகை அறைக்குள் நுழையும் போது, ​​அது அயனிகளின் ஓட்டத்தை சீர்குலைக்கிறது, இதனால் மின்னோட்டத்தின் ஓட்டம் குறைகிறது மற்றும் அலாரத்தை செயல்படுத்துகிறது.